Eh mandeha tomboky io ny niahy no tiako satria iaho sy da tia magnano sport loatry, mora sagnaka ahy zashy raha mihazakazaky, <hesitation> sady ny mihazakazaky sy da tegna dia fa i mandeha to-mora avao ny avy.